मछरि पौष्टिक तत्व रहल खाना हे । मछरिमे प्रोटिन मिलता । यदि मछरिक पौस्टिकता नाइ हिरबाइक तेहना, नाइ नष्ट होइक तेहना हमरे मछरि ओहके <noise> तोपके पका सिकत होइ । धिरे धिरे आँचमे पका सिकत होइ, कम आँचमे पका सिकत, धिमधिम पका सिकत होइ आउर मछरि ओहमे माटिक लेप लगाके फेर पका सिकत होइ । काहिकि मछरि <noise> हम्मर शरिरके तेहना जरुरी पौष्टिकता भिटामिन आउर प्रोटिनके रुपमे पुरा करता । हमरे यहका पौष्टिकता लैके हमरे हम्मर आँखिके रोशनि, आँखिके तेजफेर बढाइ सिकती ।